Are sua'ne kumu ara makaweng tiara ne tobi kumu mucacuruta to apato to kanya tan ara sua'ne kumu mataton to wera bera towi ise ise to malagu tan silahuhole tomata to ara suane mataton sitau naikomu ara sua'ne mukakaringan pikiran ara sua'ne kurua marum mukakaringan pikiran muar teara to pikiran ikau sasa spe ara ikau mamake pikiran sasa te te kumu tiara majadi tom kanya mera towi te'e te kumu arana nakaweng te na mane kumu mokakaringan pikiran Ma pera tobi pikiran ise sasa ta pikiran tan ondei yuma woyamang kumo ara sua'ne ringe karingi le apa to pinaomanyuma wuyaman nu ma'ne iko mo bajadi tomata to berguna pai pi te e to kapala manuku sua'ne